Karazan-drànon-drà ampiasaiko ndraiky misy aminakà: izaho zen̈y mampiasa likidy vesely kôa fa manasa kapila ndraiky man̈asa fitaovan̈a an-dakoziny àby io. Avy iô, avy iô amin'izay mampiasa zely doshy lera miseky, misy lera.